विधुत उपकरण कई प्रकार के होथे जैसे मिक्सी, प्रेस कपड़ा धोये कर मशीन, फ्रिज, कूलर पंखा, हीटर अउ कई उपकरण सब कर काम करथे उमन स्विच, तार, पिन, टू पिन, थ्री पिन होथे।